Ny biby mba manana fihetsempo ihany fa mety tsy hitovy ny an'olombelona, ary igny mety tsy biby jiaby fa <hesitation> biby sasantsasany igny mba manana fihetsemponazy ôhatra akôho le mbola voa ho mahafo zanagny regny de hoary tsikiry i zanagny igny fa to de <hesitation> m- mivelatra be zay aby izy masiaka anao tia agnindry anao ki tokotokotra anao aby izy, na amboa ka, izy le mbola malemy zanany, mbola maro madiniky igny tsy kira fa to de hisihasiahigny anao amin'iny igny amboa tegna lasa masiaka.